Gny fomba hitsaboa rangotsy na kihy rey: asia sira na asia tantely. Le tonga de maiky io lafa tratrin'ny sira na tantely.